Jan dite ya'á nrida ña nrivii, nguixa yo'o ñoño ya'á ñoo nrida atongo, nguixhi ngua xano nrute ya'á, yo'o nrute ya'á, xa kui dakeno ko ñí dakeno tinankuin dakeno ajó xu- xuku, nrute ya'á kuii kuina nrute ya'á kue dakeno tinana kué dina nu'u xhidono ñonuá, dakeno nre xhilmolera diú kandanro nrute ya'á tinana kue inka nrute ya'á kuxhi xa'á, dakeno ya'á morongo, ká dinanu nduano nru ñoo kua nunuka adanro chelmolera, daketono daketono xanguixhi ngua ndini ndaxhixi, ya'á kue da- ke kue daketono xhini nguixhi ngua nrute ya'á inka nrute ya'á kuxan ngueni, ya'á ya'á xhichi nguen ya'á xhichi dakeno dakeno no licuadora dakeno iin kilo uu kilo jan dakeno nguixhi ngua ayo iin nguiko xa yo'ó iin he didtananin familia xudiná dakeno nrute ya'á, ya'á yichi kué nguingua nrute ya'á.